ɛnɛ àámi àsì ululuulu màa bèé nitrɛ́ɛ̀ mòɖèé be ni trɛ́ɛ̀ bògò be ni trɛ́ɛ, àtù gba nyòo, ekpó oɖì ásì bua nyòo nì níìkùgba <hesitation> ayasi kɔm tú átùŋgba úni àsì lɔ búá ani àtùŋba, ígbɔ ówò tà trɛ́ɛ ìgò nɔlɔ̀ɔ gààna mò ɔ̀trɛ́ɛ̀ màa ɖí ìcúì, kíni ɛɖí ba trɛ́ɛ nɔ̀lɔ, ani kaɖi bùɖàa kpalí óɖò lèe ɛɖí ba trɛ́ɛ nɔ̀lɔ ani kaɖi bù po ògò kɔ̀tɔ̀kɔ̀ múmbráà ni bògò kɔ̀kɔ̀tɔ, bògò, bíbà bíbà, múmbráà múmbráà kaɖi bù nɔ ni múmbráà tém tém tém, ni bí ba agagaa ga múnɖi àgró kó ŋlɛ́ɛ múmbráà múnɖi àgró bìba kó ŋlɛ́ɛ̀ ni sɛ̀ frúmúntú mèwú à èfrìbàtàncùìní níìlɔ ɖi ni kàɖi ùyitíìí mu blɛ̀ɛ ɔti le èé mu ukuù ùú so ùɖà màa zìlìnyoà áɖì be zi nɔ káni èdzá bé shĩ kròómbì mùnùm króm bì nììbì ìí do náa ɖɛ́ɛ óɖo le, ì finɛ óɖo lɔ ni múmɖí ágró múnɖí ágro kɔ̀tɔ̀kɔ múmbráà mi múnɖí ágro ni. bí ba kó ŋlɛ́ɛ, mú nántì brɛ̀ brɛ̀ brɛ̀ ni bi zá ŋa bɛ̀ɛ bɛ̀ɛ bɛ̀ɛ. be zi po kile ká ni sɛ̀ mú fá túncúíní kɔ̀tɔ̀kɔ̀ múfá túncúíní kpàkplàkpà kàɖi bìí muà kéem tú posro. kaɖi bìí muà kéem tú posro kénì ègè ìsikúà búá ɖíàlɔ. màa be ni ŋlɛ́ɛ kaɖi ènìèɖì ba kpalí buga búá ìnyi ba kpalí ówònɖe Gàsú, òwòn ɖe òtíní, ówònde pim nì nì máàgá.